एक तेज धार वाली चैन होत हैगी। जो एक मोटी धातु के दांतन से बनी होत हैगी। जब ई चैन बहुत गति से घुमत हैगी तो एके जो दांत होत है लकड़ी के तंतुअन के भीतर प्रवेश कर जात हेगी। और उन्हे काटत हुए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ा कर देत हेगी। और लकड़ी के अलग अलग कर देत हेगी। चैन के दांत ई तरिका से डिज़ाइन करे जात हेगी। कि वे लकड़ी के तंतुअन को पकड़त भाय नष्ट कर देत हेगी। चैन की तेज गति और उच्च घर्षण के कारण लकड़ी को काटना बहुत आसान होय जात हैगो। जिसे ये बहुत ही प्रभावशाली रूप से बहुत जल्दी जल्दी लकड़ी काट देत हेगी। और आदमियन के काम को बहुत आसान कर देत हेगी। और लकड़ी का छोटे छोटे टुकड़न मा बहुत जल्दी जल्दी अलग कर देत हेगी। जिसे की हमाओ टाइम भी बहुत बच जात हैगो।